Makanan yang isa' sihat ialah um seperti makan da burger um makanan-makanan proses um inolah isa' bagus akanun.

um balajar oku mangirongou da gaya' ulun bagayad no lapas no maya' bagayad nunu gayadun do no irongou dan tokou balajar bagayad maya' sama'-sama' bagayad um ino miso cara tokou balajarlah balajar bahasa do.

um Bagus nini panggunaan bank dalam talian no ada kabaikan dan kaburukanyalah.

um mimang baguslah um pasal penggunaan perbing um perbing um perbingkan pasal iyo buli mambantu secara dalam kecemasan um buli tokou balajar um manggunakan dalam talian um molosu'lah tapi' balajar saca' bagus-baguslah supaya kapandayan isa' tokou makasala' tojok.

Oku mau' mongoi bacuuti' yanan tanang yang sa mogilo ulun yang tokou rasa' santai rilek um isa' tokou mamikir yanan bokorojo yanan masalah tokou. Oku mau' mongoi nanti da mungkin da pulaukah da yanan-yanan sajukkah manulah.

Miubat da cara tradisional ti jadi kabudayaan jami um adalah antaranyo um miurut lah miurut ti mimang kabanyakan ulun-ulun um ada makalimon da luor bah da inan jadi ino nio miurut.

Oku pun isada gaya kuro gaya manyapul da yunai mula baniaga kalau inolosnyo manini mungkin buli nini iyo muot da pihak yang um tertantulah macam mana memulakan perniagaan bila modal manini ataupun nopolos no manini oku rasa aru jabatan yang buli mapaturu' ataupun membantu tokou macam mana mamulakan perniagaan kalau modal no manini.

Nunu da guangmu pasal sumodoi um pasal sumodoi adalah satu iktiviti yang siyok kalau pinantangan siyok pasal salalum waig tapi kalau da sa aru nini risikonyo pasal tokou misti mau balajar gulu nunu nunu teknik sumodoi lainkah sanang sumodoi ti lumakak nini.

Sukan yang mapakaiku ialah sukan bula' tampar senamannyo senaman robik

Korojo rii majadi da jururawatlah sabapnyo buli ikou manulung mambantu' mamajaga' da kasihatan pesakit terutama' sekali' urang-urang kampung kaluarga' mu sandiri' jadi' kapandayanmu sakit macam satu kuo biti ngarannyo ikou buli mambantu'lah satu ka satu' kabanggaan dapat mambantu' masarakat sandiri' dalam manangani' panyakit.

Kalau tokou mampanau da sodu'-sodu' no bagus sebapnyo tokou um buli mampalajari' um dalam dalam pampanauan tokou no um pan pakara'-pakara' wagulah um buli tokou obiton ogu da yanan tokou nanti'.

um Satakat iti kimio da parujik tapi um yang yang paranah niusaha ku ialah mantanum da buah-buahan lah macam rambutan mampalam lalit syukur Alhamdulillah setakat titi barasil nio.

Da pikiran ku iyo labi kapada cigu iskul cigu iskul mangaal da korojo antad tatino iro malap mangaal korojo malalui da video pambalajaran iyo nini makasanang da murid-murid.

Musim yang aru da nagaraku no musim rasam malasu'.

Notkuro tokou misti panting masaruk miyogu da kariam supaya mamajaga da kasihatan sebap kariam tokou ti maranyah um tokou isa mapandai nunu ginuut tokou lapas no mamaguut lapas no mapasuang lagi da kabang makanan jadi isa bagus jadi lagi bagus tokou miyogu gulu da kariam baru tokou mamajaung da makanan.

um Sai ku pariama da duno mabaluteh sada nunu sada rasam sada nunu um mangkali oni basino sodopon intuong tapi satakat titi mabalauteh.

Masa mas masa mula'-mula' oku nakalap da talipon lih nokompod boh pasal at partama' kali' boh oo' partama' kali' kuro isa' sanang guang oo' ih ino nogu saja nogu piyontong-ontong awat nah da musim tatirilah sakarang ti biasa' nogu.

Cabarannyo kalau tampat tatino baru ikou namuka' isa ko lagi mapandai da ulun-ulun da parsakitarannyo mimang um kuolah ada masalahlah um kalau lagi' um kuo napadagangmu ti isa' barapa' kapandayan da ulun um sama' oni sama kalau isa' da barapa' ikou bajet isa' barapa' cukup bajetmu mimang molinlah ikou mangusaha'.

Gaya' makaaal da tamujanji doktor yang partama sakali' tokou mongoi da klinik atau pun hospital- hospital yang mosomok da yanan tokou jadi' tokou mongoi sacara tarus mangaal da tamujanji'. Kalau sada' pun cara yang kadua' yang sakarang ti adalah manggunakan teknoloji tokou mamakai da mysejahtera jadi' nunu-nunu tamujanji' tokou tinggal pilih da tarikh dan hari' oni'.

Haiwan yang nokitokulaah haiwan kara'.

Magilo jenis seni ti tapi yang macam mapakai ku ti macam seni silat oni.

Sangat-sangat molosu momulai da peniagaan no negara ti pasal tokou banyak kera um bantuan antad da karajaan banyak da teknoloji pinakai tokou untuk momula da peniagaan jadi isa tokou susah untuk momula da peniagaan

Sukan yang makasonang daguangkulah sukan bola sepak um ino mapakaiku sukan bola sepak.

Biasa'-biasa'nyo kalau da kampung-kampung tokou salalu' muwot da mututuo mututuo laidlah um matutuo-matutuo yang bar makaumur-umur bino ino kalau da kampung tapi biasa'nya toku sakarang ti mimang kalau tokou muwot mimang mongoi da klinik kah mongoi da hospitalkah yan tokou muwot.

Nunu gaya bank manantu da duit tokou salamat biasa iyo mangaal da passwordlah supaya ulun sa buli mamaguna dan password tino hanya tokou mak iyo mong mongoi obiton da talipon dan isa semua ulun buli sada ulun buli mamaguna selain da tokou.

Carita kabilangan kanak-kanak sak-sakarang ti adalah carita Upin dan Ipin um ino yang majadi kabilangan di kalangan kanak-kanak.

Gaya'nyo indu ama' misapul mamadidik da anak-anak iskul dangan pihak iskul adalah tokou misti' mangaal da satu' tamujanji'lah tamujanji' tiap taun tokou mangaal da tamujanji' antara pihak iskul sama um indu' ama' untuk mongontong da pancapaian anak-anak sama ada mabalut atau pun sa' jadi sino tokou babincang.

Satakat titi isa' lagi' ku parnah nakakito da raramu atau pun sarangga' yang paaling makalu da yanan jami' cuma' yang parnah nakito ku kandiyou oni' iri pun nabuai nio mungkin aru tiga puluh taun yang lalu'. Lapas tiri isa ku nakito nogu nunu paling um raramu yang paling makalu.

Satakat titi sebabnyo oku isa parnah nangusaha' da projek kreatif ti pasal pada oku ino lainkah bidang yang kuminati oku ti minat da bidang -bidang yang lain jadi oku isa' parnah nangusaha'lah da projek kreatif ti

um biasa'nyo iiro kalau makamajlislah sama'-sama' bokorojo da anak momulok sambil-sambil baruyung no iro manaak da nasiat mapaturu' nunu alun supaya anak momulok tu mapandai nunu nunu gunaan do.

Bagian paling makajadi da sampungat ku da korojo kagamaran kalau iyo labih kepada pangajian balabi da susah kalau da masa ri isa mogilo takiuk oni masti manyiapkan.

Carita' yang mapakaiku no carita' kartunlah kartun no yang mapakaiku iyo makasanang daguang kalau mongontong da kartun.

um daguangku pasal mampanau da sodu' um guangku sananglah guangku mamanau da sodu' pasal banyak um banyak oku makito da pamandangan wagu pamandangan yang tagap jadi' kuo nunu gayat ulun mosodu' parjalanan mogilo cas positif inalapku.

Santiasa' bakarjasama' antara indu ama' guru jangan murid-murid.

um Sakarang ti um oku mangaal da tamujanii da doktor um melalui handphone lah um.

um bagus lagi makapasukan supaya sanang tokou mangaal do korojo dan sama-sama' um bantu' mambantu'lah tulung manulung um mangaal da sasuatu' parkara' no lagi' bagus makapasukan.

um Ada nini yang berbeza umur mamakai da talipun um mangikut umurlah cara penggunaan doh.

Pantingnyo misoruk miogu da kariam adalah ino untuk kasihatan pasal nunu oni tokou mesti manggunakan da kariam makan manggunakan kariam ba sikhin da ulun pun tokou mangguna da kariam jadi nunu kariam ti tokou punya kuwo panting untuk mamajaga da kasihatan jadi perlunyo tokou miogu da kariam.

Oku paling suka' filem um laid-laidlah um filem-filem P.Ramli um antaranyo filem um Bujang Lapok. Bujang Lapok ti marupakan filem yang mandatangkan banyak pangajaranlah bila mongontong.

Panting misaruk miogu da kariam sabab mariam tokou ti maranyah jadi kan maranyah ti kana miogu salalu aru kuman makajadi penyakit kalau isa bacuci.

um Kalau badua' atau makarumo um babanding jangan mamiso badua' ti ikou sa barapa sa barapa macam abak-abak guang pasal makarumo biarpun isa buli makabagayad kalau mamiso ti macam perasaanmu ti da guangmu ti abak-abak kalau mamiso ti bagus lagi badua' daripada mamiso.

Kalau da komuniti Bisaya' biasanyo binatang karabaulah yang jadi' kabanggaan sebap kalau keluarga tino maka mogilo karabau paliaraan bararti giyaan ulun no makaya'lah dan tanduk karabau no mamantingkan aru nini' ciri-ciri tino tanduk do no macam dalam pakaian Bisaya' manu arulah ciri-ciri tino.

Bintangnyo bintang kajura bintang suria kalau buruj no bulan keahir-kelahiran ku sagitariuslah kapandaian ku.

Cara tokou mangundi' adalah yang partama' mangalap da karatas kamudian tokou um memilih yombo' tokou pinilih sasudah tokou pinilih yombo'-yombo' calunnyo ilipat da karatas ri lapas tokou mamalipat da karatas ti isuang da kuo da salalum da salalum pati' um.

Setakat titi oku isa lagi buli um mamara nunu gaya AI ti buli pakayun tokou dalam hidup tokou menjalankan hidup tokoku sabab oku pun isa barapa mahir tapi apa yang narongou ku AI ti buli um membantu kehidupan tokou pada masa akan datang dan um untuk um kegunaan hari-hari jadi InshaAllah oku akan balaiar um penggunaan AI untuk memudahkan kehidupan tokou bilang adau.

Iti macam talipon bimbit oni' sada' nio wokon pasal wokon no mungkin ada' nini' tapi' sa' napandayan yang ada napandayan sakarang talipon bimbit oni'.

Rupa awan da yanan ku mian ti motomou kalau waktu isa mau rasam kalau mau rasam mapotud.

Muusim pariama' da nagara' da kalau da Sabah ti biasa' atau da Malaysia ti malasu' lambaplah panas lambap tapi' kalau da yananku ti biasanyo rasam kamarau um bila rasam no liudlah.

Setakat titi sada nio um seni-seni yang mapakai ku lagipun matatuo jadi nio anam puluh taun jadi sada sa no gu barapa minat bidang-bidang kesenian ti.

Yang mapakaiku ialah adalah media sosiallah buli tokou mongontong nunu kajadian-kajadian um macam manulah.

Mula-mula oku nakalap da talipon adalah gaji antad da gaji partamaku bokorojo hinponku samsung G2 Frame oku mangalap da talipon tatino oku sangat-sangat guangku sangat-sangat sananglah sa pasal ino talipon inalapku antad da gaji partama oku bokorojo.

um kalau bahasa da iskul ikou lagi mementing da bahasa urang putih bahasa Inggeris jangan bahasa Melayu ino lagi utamalah berbanding dengan bahasa wokon. Duo bahasa no lah itakan supaya anak murid pelajar no mapandai.

Mimang payah tokou manantukan da sikap anak-anak palajar tokou ti sabap sabap iro ti masing-masing punya' kalabihan kalabihan ada nini' kakurangan do um . Tokou doa-doakan samoga iro samua barjayalah.

Buat sakarang ti korojo mapakaiku mantanumlah bakabun sabap iyo buli um mandatangkan hasil mama maningkatkan um pandapatan tokou harian tokoulah.

Dingan cara tokou mongontong tingkah laku' do dari ino tingkah laku' do kalau tingkah laku' um bagus berdisiplin um mabalutlah sikapnyo.

Makanan-makanan isa siat um akanun mu masa-masa tartantu mi- mi segera um kerupuk-kerupuk manu isa buli gula-gula barang-barang matomis ri barang-barang mosin isa tagap la isa tagap untuk da kasiatan jadi adai yak buli makan tapi da masa-masa tertentu oni.

um mungkin cara mudahlah epolos da mudal untuk memulakan perniagaan kemudian iraan da ulun ni curo kuro gaya mangambangkan modal tinaak no supaya iro buli mangambangkan da perniagaan da

Pariama' da adau ti tagap isa' malasu' tapi' isa tau' pula bosino' sodopon mapandai mari rasam sabap rasam daiti isa' macam dalaid mandung gulu' daiti rasam nogu gimurut manu.

Korojo yang mipakaiku adalah majadi da guru' pasal andang oku antad da manini' lagi' andang oku ti makajiwa' guru' mimang oku suka' mangajar da nak mangajar mimang oku suka bakongsi da ilmu mimang guangku mimang guang majadi guru'

Yang masaruk teknologi ialah iti lah teknologi talipun ti handphone um ino lah masaruk.

Misaruk nio ni sabap gunanya talipun ti untuk perhubungan jadi balik-balik ni ikou main talipun kadang-kadang isa pun main talipun main WhatsApp jadi isa nugu maru kira kemburo saruk memakai da talipun

um Teknoloji yang salalu pakayunku teknoloji taliponlah um sa melalui talipon no tarutamanyo buli gunaan untuk mangaal da macam-macam manalipon magiyum da bahan aru bokorojo mogilolah um mangalap da gambar mamarakam da suara' jadi padaku talipon sangat perlulah.

Penghijrahan ti biasanyo majadi apabila tokou ti batugas da tampat lain atau pun tokou makasawu da tampat lain atau pun tokou mau mamulakan hidup baru da tampat lain maka berlakulah penghijrahan

Setakat titi isa oku pandai mamara nogu komburo-kombura makanan yang siat jaan makasiat magilo tatapi um tokou perlu makan makanan yang yang buli mandatangkan um khasiat da badan tokou.

Harapan magayuh untuk masa timoon adalah semoga oku manjadi da anak bangsa um buli buli mempertabat da keluargaku mempertabat da bangsa nagaraku um buli manyumanang da indu yamaku keluargaku.

um macam kalau tondu um macam um adau kelahiran ti macam biasa ulun menyambut da hari kelahiran macam menyambut da ari jadi ada nini macam makan-makan dua-dua salamat.

Kaadaan iskul da kawasan ku um mabalut lah mabalut da iskulnya pun kadaaan iskulnya pun mabalut nini.

Kalau rancangan TV rancangan TV barita barita buletin utama atau awani supaya sanang terkini yang makagambarlah kalau wayang wayang cina manu wayang korea minatlah.

Gaya oku sanang oni modop mawal sama mongoi basukan basanam ka um isa molin jaga da pikiran yang sihat ti masti mapandai nini

um pariama da adau ti mabalut sa nini malasu sa nini sajuk iyo da tangah-tangahlah kandu da ulun mandung-mandung manu.

Alhamdulillah setakat titi kaadaan iskul-iskul da kawasan ku ti um semuanya bagus-baguslah biarpun ada sikit-sikit yang parlu da tapi secara keseluruhanya dalam keadaan yang um baiklah baguslah.

um progrim radio tampatan progrim balagu' cuntuh Era di KK mangirongou da lagu-lagu' tampatan lagu-lagu' tarkinilah sambil mapaibur-ibur daguang um ino kagamarankulah progrim radio tampatan.

Pandapatku mimang baguslah untuk anak-anak ranik roti ada ujian untuk minda do supaya minda do tarbuka'.

um Iti kalau macam mamajaga da ulun masomok matai ti iyo duo satuasi kalau da hospital aru jururawat jangan um keluarga-keluarga terdakatlah pesakit yang mosomok matai tapi kalau da walai mimang sepanuh masa lah keluarga terdekat seperti sauh, indu ama anak-anak keluarga terdekatlah yang mamajaga da ulum mosomok natai ti.

Musim atau pariama yang aru da nagara adalah musim kuo la musim jangkanya rasam rasam saja banjir ogu jangkanya malasu kamarau ogu jadi iyo cuma ada dua musim oni malasu jangan rasam.

Dalaid ri anak-anak da komuniti do oku ti iro bamain da simban bamain da gasing sakarang ti iro sa' nio bamain da kuo tino iro labih bamain da talipon.

Pariama yang yananku miyan sakarang ti ialah um pariama peristiwa um khatulistiwa tropika um anggaran suhunyo 32 centigrit bagi kawasan untuk kawasan tanah maiba purata suhu 21 centigrit.

Biasa kalau permainan anak anak ti iyo lebih kepada bamain bola bamain kikik main guli dan macam-macam lah kalau da kampung.

um Gaya mangundi kalau da Malaysia ti mangundi um mananda da kartas undi melalui pilian raya pilian raya tokou mamili' da pamimpin dan yang ulun migilo undi no maka ino lah akan majadi da majadi pamanang akan mamarintah majadi da karajaan.

Gayaku mamiri mam mamajimat da duit keluarga adalah tokou kalau tokou momoli da makanankah atau nunu nunu misti tokou memerlukan do kepentingan da kuo keperluan gulu' baru kehendak.

Kalau bajet untuk um keluarga no untuk makan minumlah um setiap um hidangan aru da mija aru InshaAllah aru tapi kalau untuk lumapi-lumapi ya kaan um setakat iti sada lagi lah tapi mudamudaan isa lagi ada InshaAllah.

Panghijrahannyo mongoi da bandarlah untuk mencari magiyum da kuo kelebihan yang lebih mabalutlah.

Miuzik yang santai-santai oni um makatanang da guang makinongou no yang mapakai.

Makanan siat um intaid sasakut buah-buahan um kalau isa sihat no macam gula umou balabian daging balabian um mimang isa baguslah sabab um buli majadi da kolestrol.

Pandapatku pasal pariama' maugah maugah ti antat tokou sandiri' nini' pasal tokou mo' manabang da puun tokou mom mapalapas da gas cfc kuo mantunu sana sini' jadi' asap-asap ri kan pambakarannyo tabuka' jadi' ino akibat daripada kuolah tokou punya' iktiviti jadi' maugah maugah da pariama'

Pamuzik mapakai ku um sakarang ti atau dalaid ri adalah um kumpulan Search panyanyinyo Amy Amy Amy lah dan um panulis da lagu um saudara Amri Sari Amri Sari Amri.

um oku kandakku anak-anakku berjaya' cemerlang dunia' akhirat oku mau iro berjaya' tapi dalam masa yang sama' iro isa' makaingou dijami' indu yama' do isa' makaingou da keluarga' isa makaingou da suruhan Tuhan dan iro makakerjaya yang cemerlanglah yang buli mapasanang disiro dan mapasanang dijami' mututuo do.

Kalau mongoi da laut makakitolah ikou da laut makakito ikou da kapal-kapal salau balabuh makaumbak um makaumbak um kalau tasik kadang tasik ti makitomu ni ronou-ronou oni waig isa' mu napandayan malalum atau isa' kadang tasik ti aru nini' kayaun aru ulun magapun makitomu kalau bowong ti biasa'lah mimang bowong ti yanan ulun mongoi bakarang yanan ulun mamukot um yanan ulun magapun pun aru nini' um yanan ulun madiu' basasa mana' um inolah.

Nunu gaya' guru' mentor atau saudara' mom momo mobontuk da kaidupan adalah tokou misti' ada' kasatuan guang guang tokou misti basatu' nunu-nunu masalah tokou babincang mamara' jadi' tokou buli bakongsi pandapat kuro gaya' mangatasi kuro manu kuro jadi' aru cara untuk mangatasi'.

Yang makomood da joki ialah apabila na-nakakito da kajayaan anak-anak ku um iro barjaya um ino yang mokompod joki paling mokompod.

um Adai tokou bapikir yang talampaun-lampau lah um lagi pun tokou misti perlu magilo rehat supaya um pikiran tanang dan kalau boleh makanlah makanan yang sihat suapaya badan tokou santiasa sihat salalu.

Harapanku oku dapat hidup tenang oku dapat mancapai da cita'-cita'ku sebelum oku pincin tidada masalah sada' masalah dari segi' kawangan um oku sa' sa' mau ada gangguan.

Douno ti macam tagap um ceria awannyo um isa makadau isa nini rasam biasalah.

Mata pelajaran yang mapakaikulah bahasa Melayu sabap iyo merupakan um pertuturan bahasa'.

Gay gaya bank monontu da duitmu salamat adalah sakarang ti tokou buli mongontong secara online tokou buli mongontong aliran kuo tokou ompunyo duit salura duit tokou isuang tokou komburo jadi tokou buli mongontong secara sah capatlah sanang jadi selamatlah.

Genre muzik jenis muzik kaminatanku oku suka muzik slow oku isa suka muzik rancak maksudnya labih suka da muzik balada lah yang mapatanang da guang isa ku suka da muzik rancak maka kusut da guang.

Oku ti salalunyo maka kaliuran um makan da ambuyat um rumonyo jangan um kianun batunu atau udang batunu basambal um ino nio selalu kaliuran ku lah um sanang oni.

Keluarga oku ti kurang ba mo bacarita pasal sajarah ri no jadi isa oku barapa mapandai nunu sajarah-sajarah yang aru di siro buat masa sekarang ti

Mampanau da sodu ti tagap nini makakito ikau da um budaya da tampat-tampat tino um tapi misti mau barsedia mijaga da kasiatan sendiri pasal panau ti mosodu um.